Ana biʼerif be kon rufugani kan bi wassufuni lel nas al akharin bigulu ana da nadum bas kalami shiya ana katir ke da ma bador jatda wa kannas bi jiddu kula, ba hawil baskut siri ma ba jud maʼa hum wa ma anasati ma katire maʼa mine kula ille nas nas minnum bas bal anas bilen nas al akharin kan bil anaso da ille bashifum wa batak bas ma balkalam katir ke da bas.